Katikonet ne kararan ko ketepi ak piik eng' oratinweek ko- ko <hesitation> eng' konyit, amu konyit ko kei ne kiim, amu atumetindoi konyit, komamii ole iwendii, itindoi konyit, koyaakse paishinik kuuk ko kararan, ako konyit ko, kochame ng'i sekeleen maya chit ap kap anom amu kot itindoi konyit ko- koyatakse oratinwek che chang.